الشجرة اللي كانت تتكلم مع اللي يسمعونها عن قرب كانت موجودة بنص غابة مشهورة. أي شخص كان يقعد عندها كان يقعد يسمع قصص عن الماضي وأسراره، لكن كل مرة كانت تحكي قصة كانت تطلب شي بالمقابل. شنو هالشي؟